Ny fanaovana legioma atono anaty lafaoro de voalohany indrindra maka ilay legioma, sasana madio tsara izany avy eo voasana de tetehana madinika ary atao eo ambonin'ny lovia izay fatao anaty lafaoro, avy eo asiana sira sy dipoavatra ary menaka, avy eo atao anaty lafaoro ary araha-maso tsara izy mba tsy ho may loatra.